Kirorokit, ko teeche konyit nyi noo teche kiy ne uu usiishek kole, so ko nameen amitwogik chiik, ng'onyo kalyang'et ko tereep yotok ko nyoo ko tapurpuur ko tereep yotok, ko nyo ko- ko- ko nini cha tukul cho, ko n'go terep yotok ko- ko eek amitwogik ap kiroroktooni, ako kora iin kiit kata pa kirorokit, ke paisheen achek kuyo <hesitation> ke- ke- ke kuyo keng'et iin kuyoo kapeel kii maa, kuyoo kapelin maa kole, kenyekemomolu kiit kata pa kiroroktet koot kata nyindet kole ke peel, asikorook kopwa pisaruuk choo kesing'sing'ei iin kesing'sing'ei iin yotok ka- ka- ka kapeelin maat, ara koi pa kiroroktet ni ko eng' in eng iin kamosweek eng' kuu achek ng'uno kepaisheen miising kuyo eng' iin ku yoo ka peel chii ma akoi ing' kimasta ap kirorokit akine ko- kotekani ko tekaneen iin amitwogik chiik.